كي سمع هذاك اللحن تبع هذاك الصوت وراح يمشي في العدغابة، مشا مشا مشا وشاف واحد الشجرة كبيرة و سمع صوت يخرج من هاذيك الشجرة، كي دخل مور الشجرة، القى واحد الاركستر كبير يعزف غنية، شاف فيهم وجوههم مهومش يبانو، واش دار، اسمع بزاف هاذيك الغنية واحفضها وكي جا للدار دارها غنية ودارت بوز.